ویلچیر د هغه خلکو د پاره ده چې پښې یې کار نه کوي. دا مرسته کوي چې په اسانی وګرزی. د مریضانو او معیوبو خلکو دپاره ډېر ضروری ده. ویلچیر له خلکو سره په ورځني ژوند کې خوار ډیر کومک کوي. او ناروغانو ته د سفر او حرکت آزادي ورکوي. بې ویلچیر ډېر خلک له ستونزو سره مخ کېږي.